Lɔwaa. Lɔwa mu mu ya kɛ, kɛ mui koŋde fa a. Ŋ leŋmɛsɛ bandaa, táai bhii ya ŋ papa bɛ fiabɔɛ ɔ. Anu ya ke aii. Lɔwa, naa kaa niikɔɔ. Bɛma ŋ bɛɛ, a tɔ̀ŋ siaffa. Ai lɔwaa-a bo tiindia gbɛlɛn lɔwa a. Ŋ leŋmɛsɛ bandáa, ŋ taayɛe, ai lɔwa-ai koŋde nu fa wakɛ gbɛlɛn ai naa ŋje. Ŋ pɛ ŋ kaama, mui sɛnɛ kɛ wa kɛ ŋ baa. Lɔwa-mɛ lɔwa saaŋ wa kɛ. Mɛ koŋde nu faa wa kɛa. taai lɔŋdɔ bɛ, ŋ bɛ niiɛ dukɔ i mean wakɔ mɛ ŋ papa tiina. Koŋde, koŋde mui sii wire ma, lɛhtii wire ma, naa lɔŋdɔ boŋ. Naa boŋ, a kaffaa kaiya. Kɛ naa bia. Ŋ papa nu bɛ plum kɔŋɛ kɔ. Anu bɛ-anu bɛ kɛ feŋ kɛna. Anu bɛ chɛckɔɛ play na. Kɛ koŋde bɛ liikɛ na. Kɛ ŋ papa lɔ, na koŋde a mɛ a fɛ. Ŋ táa koŋde a. Koŋde bɔɛkɛnu a kaama, a na a sii toolo kɔŋɛ ma. A siiya toolo kɔŋɛ ma lɔɔ kɛ a bɛ liikɛ na bɛma kɛmu náa kaffaa kai, a bɛ liikɛna. Kɛ, kɛ bɛ plum kɔnŋɛ kɛ a pɛ bɛ liikɛna. Kɛ mɔnu bɛ nu. Andɔ o, i kuŋ koŋde mɛ nu faa? Ndɔ ɛɛ. Ŋ kuŋ a faa. Andɔ faniamu. Ŋ papa lɔ-ŋ papa lɔ leŋmɛ i koŋde fáa. Na leŋ bo tiindia gbɛlɛn. Ai koŋde fáa. Andɔ faniamu. Andɔ anui, andɔ anui maaŋbia. Amu anda kapaa kɛ nu. Dala dala! Aŋda dala dala bee. Koŋde toa suuɔ. Na senje sɛŋ fii. A fɔa a mai. second naa, na koŋdea tɛte wa kɛ siina fɛa lɔ-lɔwa a. Ɛɛ. Komu lɔwa wae nge, lɔwa wae, nana, naa komu lɔɔ lia a mɛ nu. Bɛma ai suuɛ bɛw fa wa kɛ mɔ ye. Bɛma kɛɛkoe bɛ ai ti kia ma ɔɔ wanjáa. Ya fɛe, ya lɛɛ sɛe lɔ, hiŋi lɔɔ i bo tiindia, i ya fa wa kɛ. Komu na-na-na-na lɔwaa lia. Ɛɛ. Ŋ leŋmɛsɛ bandáa, na lɔwa kɛ wa kɛ. Amu ŋ bo tiindia wi gbɛlɛn. Kɛ maa sɔ niiɛ bandá wae ŋ kuŋ lɔ. Kɛ bɛma me lɔwa kɛ na lɔ.